Zero a, de zero virgule cinq, de raika, de un virgule cinq a de roy, deux virgule cinq a de telo, trois virgule cinq a de efatra, quatre virgule cinq a de dimy.